Nutan. chineke menu nhu obuchitan bu huoma. ma-huoma huoma dicheche nhuoma tan nhuqwuru huoma chineke yeru taan nzilem church nyaha nshiwuri nyeru omutakirim. nqweru ovuoma ndahiri nrehuru ahia nme-or-hu-nme ka nqweru nzirike ukaa taan nu oza ihe meyemr qweruka taa nuyeriya daherieli maka meqwera daherichi surike susuru nha ma nu-omutakiribyeri shishunuba wari nme nsunu nmekpaka munuba qweru ovuoma adahiri ne-ekela-chineke nnekela ndah nnekela ndah nnekela ndah nnekela ndah obuchi ke taa haha obuchi ke taan ngaru ga.